اکټوپوس خو ډېر هوښیار حیوان دی دی چي کله خطر وویني، نو دستي خپل رنګ بدله یی، او یو ډول توره رنګ اوبوکی اچوی په دی باندی د خپل دښمن سه ځان ام خلاصه یی دا نو د ده خپل طبعی بمونه دي، چي د دښمن په مقابل کی یی کاره یی. بعضي خلک وایی چی دا جادو دی نو په اړه یی ډیر معلومات نلرم خو دیر جالب حیوان دی